Zah matetiky zen̈y koa fa mihôman̈a miaraka miseky ndraiky raha jiàby miaraka man̈ano lamba karà in̈y, malany eo amin̈'ny telopolo minitra eo zen̈y zah vita raha jiàby zen̈y. <noise> Aveo koa fa ndraiky man̈ano fan̈eva zah mbola miampiampy hely fo.